Gny karazana sôsy ampiasako agnatina fandrahoa sakafo aloha zany, da tsy de maro loatsy izy io fa afaky miteny raha vitsivitsy avao aloha zany zaho. Ohatsy hoe sôsy tomaty hotraky zao ampidirin'agnatiny ao, ah sôsy piment ampidirin'agnatiny ao avao koa, sôsy fromazy azo ampidirin'agnatiny ao avao koa. Zay angamba raha vitsivitsy ka, ataotsika hoe firy zany zay? sôsy tomaty, sôsy fromazy, sôsy piment angamba. Telo zay gn'atao nofa manao ah mahandro sakafo.